अंग्रेजी सेपटेम्बर महिना विक्रम संवतको क्वार महिना हए क्वार महिना के बारेम मय सोचत हौ कहेसे मिर दिमाग मे का आत हए कि क्वार महिना वर्षको अन्तको महिना हए र क्वार खासकरके सरात घडा होत हए और किसानके ताँहि जा हरियालिको महिना हए । किसान जौन अपन खेति पाति करत हए खेतिको प्रतिफल पानके महिना के रूपमे फिर लेत हए और क्वार महिना दोस्रो प्रमुख बढिया महिनाक रूपमे कहेकि क्वार महिना यनिकि चाडपर्व शुरूवाति महिनाके रूपमे फिर मानत हए ।